Fijirde jei mi yiɗi mi ekitaa Eey, cindi video ɗee waɗi ɗum njiɓgol. Ngam ko waɗe ɗee tiindii hay jiɓinaaɗe, cakaɗe, e ɓeewɗe mawɗe e leydi cindi.